Toh, su yingla sum a’bani bi tuklu kunam kin nghabi ansa, bu tuklu kunam na nghabi gimi bal-bam na nna bi bale-bam kina bam ma mīni ni ka’am yeh ni tiram, manni yam woo kaì, woo lillu wo tiram wo gyam wo man kap e’nabam ma e’tukle minan kin mabì, toh minam su bunna a’ mi gyasum bwa min shagle wo irag a’ dobna lah, ayera ka ywa bani kuma ka yúkamba boh na ma ni sono gwogla yanzu, boh aya bani tiki boh ni nya ganagan, ko yen tah sono gor-goro, toh yanzu a’bira ba aya pasuna toh su shagle gimi su ɓale yanzu, duk gimi suya ʒa ɓake-mini suma su ya ɓome, suma suya bome, ɓome mini ni yamba kawai ya shagle, ba bwa-mi ya nabi yamba toh a dobna mi gyo a’ bino ba gumi ya gabba babu, gumi yara gabba gumi ya gab-mini ya gabna ba ɓimne ya gab-na ba-shag-meh ɓoh tuklo kuni ma’ he lelah ya pag-man na nabi wini lelah ya pag-gīmi kaza ya pag-kza, bi neboh ma mini ni yeboh ba’ kene ka kum yimgboh ko kuma ka kum yaya’yo ki ɓalbo kun mudoh, bwa dobeh bah balkun, ya balkun, ya balkun ki knar-ghe a wolo kawai to ndobna a ndah-nkari sonkara ki ngeb ɓah līmbi kawai, mun gabni ba limbi a’ya keneh a’ya tah-nsono, ɓah nmogho kutakeh kamina gaba daya a muri nyereh ɓi keneh ya tah geh nsono kinah əyya yamba. Mini ɓeleh ɓa’nburum belah meh e’mare gi mogho ki kpaka kutighi kima a’a ni poreh yamba, kin tuklai kunu nyingbam ma ai mini ni poreh yamba, niyi ghi muh yamba tig-ni ku pag na mudo, ki nya nabi na yam nya tong yamba ki yamba tig mīnam kin oag ɓeleh gi na’mudo ba, boh nfwana a bini yamba kin fwa gyam yanda mi pagni minam, amma kina yabna mudo a muri njere ku ɓa’nburum nona gab-minam, boh yo aya nu tangh, ko aya nu nkari kah me di kigho dun belleh giba do yaka yuni limbi a’ muri ɓahꞌnburumm ba gumu ya pagni yeteh ba tongh lili yamba a’ miba dobasum yanzu, yadda su dobna a’bani su dobna set niyo ya’yunusum abani, kuma nya tong yamba yanda su fwani sufwa ko yen ya fwa muri zong-yi ba abunda gumu nbagli yanzu, su bunna fa, su bunna a’muri, nzali kulung amma nyere mono mu yunni tebeh murisum <noise> mene su dobna ki banburum bari nama su dobo su gab-gamu ya’kenkene boh shagme gi ni sum shagle boh ni ba bibne sum ni shagle boh libi boh loghe ma agoboh gi ba ma shangmeh yani ya-na’na yanyin gimin pageh manang ɓa agaboh gi ɓa ɓimne minì gimi ni bibna, ya nabi yingbo gi ywa banì ba, boh a’ nobi nyingbo boh nobi nyimgbo ywa bani yīri yinglo mi biza toh gīmi ya mur nyingbo a mi biza ma’ba koḿan yasum na murisum yu mogho, ko ni man ko mosapa ne ko murisum yu mogho. Boh su pagna boh su ya yuna murisum mogho, ba gumu kum-nasum a’ zum-za. dobasum a’mi lilo nya d tong yo yamba bah-nburum bunna ɓa ma yerah ka dob gab lidua sum ba, amma ni yo mogoh, niyo mogoh mu a’shagle ni ayere gab d lidua sum ba, mono logoh a nzalasum lidua sum ba, mono logoh a nzalasum ba beleh gumu su gab-kunba, amma niyo kana, wuni gími ya pag-kan ba, ɓa’nburum bani a’bira a’bira wo nkilla a’ bugiya ba, dolleh ka pag-nasara a muri gumu ya pagnibiya toh su dobnamu su su dobna a’muri zoh-gho sum, su shagli gimi fari wo sum lellah ko libi ba, gi mogho mun ton gni yamba, nongha sum a’ lellah ni dugu mini, yamba inyera ka loksisum zuwa libi n’tong yo ami lilo, ka nabi, ko wani ɓilah bumo mu a’ ɓilah a’ami bumo ka nabiya ni yamba gi bongso bi, boh a’ logoh ni bari, ka nabiya ɗungha doh nbongsam boh bomma ya dua wo sum, tong yamba wo lili-ya, bamu ya lidua wo sum, wo tebeh liloh yamba nya tong yo ka lidua wo lilia ka lidua wo bal-gimi siya bali ai a’ yanzu dobasum mini ni gimi bali ko yen fwa’a muri nzali, boh nzali niyo ba ka fwa muri nzali yo, bo ni yo ba fwa muri nzab gimi mu’nya bali tebeh ki tobya sum.